Efa namatotra kravaty aho, mahay mamatotra kravaty. Tsy de tia manao kravato loatra satria manakendakenda ohatran'ny voakenda ny fiainako. Saiky mitovitovy an'zany avokoa ny olona manodidina anahy, tsy de tia mikravaty fa indrandray andeha hiasa sy manonjy lano- lanonana mihaja ihany.